Fenndude e waylude ñaamde ina saanja mbaydi ñaamde nde, mbeleeki ñaamde nde, hay ni uurngol ñaamde nde malla njaram ɗam.